يعني أشرب حوالي من اثنين لثلاثة لتر ماي يعني سمعت أنه لازم تشرب هذي الكمية يوميا وفي الأسبوع ممكن يكون ما بين من أربعطاش لواحد وعشرين لتر يعني تقريبا هذي الكميات المناسبة إنك تشربها كل يوم وهذي مفيدة جدا للبشرة والكلي عشان ذي أشرب من اثنين لثلاثة كل يوم.